Kédéhé étokájén, mmásé mmá itiá bọd. Bọd ákénsé tiá ke étokájén dé amawam ñyién, nkòpò ùdọñọ ké ákpọ nkòmò ùdọñọ ké édọŋ, nkòbò ùdọñọ ké itọñg. Bábá ntọk inwc idém ámi nnòmòkiét áké nkòbò ùtiéhé átò ké ñwiré bọd áñkésé tiáháde tọñọ ké étok étok dé tutu mfiném añkpònòvwò mi, nsùk mámá ñwiré bọd nsùk tiátiá nwire bọd ntọ nté mbiré bọd ábábá nnáka. Akpédé éwire bọd ádé ágwo isiné ámj nnádádá mmòn sitiatia étiátiá ami ndádá mfoŋ ùkòd ké ùmimim. Agwo ákpédá mkpédé nyién mmékém itia, ké nták ádéhé mmá ámá miré bọdé ñyuŋ kòp iném nwiré ábọdé. ányéyọñg fọn nnémi ké idém ámi ké mmiré ábọdé. Ntákdé nmò ké bọd ádé mkpọ kémi ñkémáhá ñkáñ kgwém ámi, mmire ádé áném etiéti.